Fuɗɗam adunaaru kam woodi haalaaji <noise> ɗuuɗɗi, woɓɓe kolla dow raa no ndu fuɗɗiri gila ndiyam, woɓɓe kolla gila nihi. <hesitation> So ammaa nde enen en juulɓe <hesitation> tan Allah kanko tagi huunde maako gila ndu walaano, Mo wari o tagi-ndu. <hesitation> Kanko kadi anndi no o tagiri huunde maako. Anen haa en tawi ko'e meeɗen e no en ngontiri jooni.